Enyanyu nee nenge oku kala wa nyanyukwa wiihwapo monkalamwenyo ndjino tuli yina omashongo ogendji. yina omaudhigu ga yooloka. yina aantu yomaukwatya ga yooloka. muna iihongololi oyindji. tayi etitha olwisho nenge olwiho o- otashi kala oshidhigu okutya ondina enyanyu nenge ehafo lyiihwapo. Nga- onkene kungame itashi itashi shiwa nenge itashi vulika oku kala wuna nenge okwaadha enyanyu lyiihwapo. Ngele osha ningwa nena otashi vulika shiku ninge omunanyalo. otashi vulika shi ku ninge omugoya. nande haugoya mbu woku tondoka mo omuntu ta ehama momutse. tashiti otashi vulika shi ku ninge wu kale ihoo dhiladhila. otashi vulika wu iyadhe i- ku- ku- kuuna omaiyuvo guuntu womuntu. tashiti nd ahala okutya mpano ngele owa igwanapo enna osha yela kutya oho li to kuta iikulya yimwe to ekele mo- momandoloma giiyagaya. Omboto ohoyili ashike shi thike mpano. ngoye oto ekelehi. Iyaa o- o- o. iho vulu oku mona kutya opena omuntu ha vulu okuya Mondunda yoku lala inaa lya sha. Go omadhiladhilo ngano goku ekelahi iikulya mo- moondoloma itaga kala ge kuna molwaashoka ngoye owa ihwapo. ku wete ngele aangtu yamwepo nenge onkalamwenyo palwe pwiilile o- o ohashi vulika yi kale ya- ya yooloka. Peha lyoku ah omboloto ndjino ndeyi inandi hala okuyi lya nandi yipe mushiinda ngu elipo shaashi ina iyadha opo a- iipaluthe nenge a paluthe egumbo lye. Oto vulu oku kala gto lundulula wuna oongaku dhomaludhi agehe maara opena mukweni teende koo- koompadhi dhowala eli mpee. Ena ashike ohema yimwe ihaayizi kolutu. maara ngweye owuna oskopa yuudha iikulya iikutu ayih kehe eludhi. tashiti onkalamwenyo yuukwatya wenyanyu nenge lyoku mona kehe shimwe kayishi ombwaanawa. Owa pumbwa oku kala wuna eshongo. owa pumbwa oku kala sho ngaa wuna shino shiya kushi na. Sho to keshi mona opwa pumbwa shi. Tashiti opo ashike tayi yelekana. Enyanyu inali pumbwa inali pumbwa oku kala lyuudhilila. shaashi ngele olya kala lyuudhilila siku toka yemeto. toka yemata nenge toka uvithwa nayi ohashi vulika nkene wa lilile nenge waadhike nokomadhiladhilo hoku ikutha omweny Tashiti otashi ku nkondopeke pamadhialdhilo. Itashi ku nkondopeke pankalathano. itashi ku longo kutya uuyuni hasho wuli ngaanka nenge hasho aluhe wuna oku kala opena aantu ya pumbwa enyanyu nenge ya pumbwa ehafo ndono ngweye wuna wa iyudhilila ye gumwe otati kehe shimwe shampa weshi ningi oshindji sha piitilila nenge sha igwanapo thilu oshina oku kala uupyakadhi. Kutya osuuka ndji ontoye shampa weyi li oyindji oto kwatwa komukithi gosuuka. Omongwa shampa wegu tulamo ogundji natango uupyakadhi. Ano onkene o- o- omuntu ina pumbwa unene ena oku kala ena enyanyu nenge ombili tu tye yokomwenyo yiihwapo. Ota ningi omuugoya. Ota kwatwa ota zi ombepo yuuntu womuntu. oku kwathela omuntu ye a vule oku kalapo